Injo salahi juku' injo lohe todo <hesitation> holo-holo tallasa ri area. injo contohna njo gurit <hesitation> gurita injo cumi-cumi, doang, rie to ulara, ulara ere rele to tallasa injo e kombeng <hesitation> rie to buaja, injo buaja ri kulle todo i anu a kulle todo tallasa ri erea, ulara tallasa ri erea. Sangka buangan ji punna loloji ri erea tallasa, injo lintah erea to ji tallasa injo <hesitation> apa injo pole do kuana injo iya ngase'na <hesitation> rie to dikua anu rie to pole dikua <hesitation> apa isse anre na injo, rie to dikua <hesitation> anjing lau', injo anjing lau' a kul <hesitation> to tattalasa ri area, rie to pole di kua kuda laut, injo kuda laut a ri area to pa pole tallasa injo buajaya ri rie to tallasa kulle to rie erea kulle to rate rie rie bontoa tallasa. Pokokna yya lohe dipatallasi, jari injo njo, njo-njo olo-olo njo kunni tallasa ri erea na <hesitation> kussalaing sumpae injo kutappua, rie to' do dikua cuppang, cuppang <hesitation> njo cuppanga kulle to tallasa ri erea selain cuppang rie to dikua anu kura-kura, injo kura-kura ya kulle to tallasa ri erea injo.